सिल्वर जो रंग हे ओ चांदी ल दर्शाते जैसी पीला रंग सोना ल दर्शाते। वैसने जितना भी एल्यूमिनियम हो गइस चांदी रंग के धातु है ओ ज्यादा से ज्यादा चांदी म होएल। इंसान ऐसे सिल्वर रंग से जुड़ाव महसूस करते के जैसे बर्तन हो गइस। सिक्का के रंग हो गाइस अउर सिल्वर होती बहुत कुछ जैसे कपड़ा के रंग।